मैन आखरी चीज़ हररे दाल तड़का खे छो दाल तड़का बडोड़ो ते मैन दाल ते पके ते वेमा तड़का लागेली छो तड़का मा मैन तेल जीरा हींग अदरक लहसुन अर प्याज यु सब मसाला मिले ते योक बार मा ढालया छा।